Nyalla mare fuji ɗem e rurontira annal e ɗi donontira annal, e ɗi donontira yam daga annal ngal ha'e haala fa'e yahdu e ɗo ɗunfuf a tawaay morehuje er e rona fittongel e rona to mawɗi ɗin. E yia no ɗi gaɗirta yemma a fa wawa.